Ny firenena Brezilianina ndreky agnisan'ny mampalaza azy indrindra amin'ny resakan'ny football zare magnana légende ery Neymar ndreky Pelé regny. De zare am'izay kô mpagnano carnaval sy ny tariny. Ary koa ny Brezil koa agnisan'ny managna fomba fandrahoagna manintogno reo Africain, Portugais karahan'jay le mpizahan-tany matetiky zegny sotomin'jareo.